Kua tupeisa mbaetɨ jaeño otupei, yandeko yaiporu jare yatupei pɨpe, öime, kapii, ɨvɨra roo, jare plastico, oimetako opaete ñanoi yaiporu vare